ong moniko nawa' ai iro nopungyo, iro nopungyo nawa' ong koh o'ko koriko nopung kong makete koriko nopung kong nawa' manni ong ruu noi nopuyu turu waku nopung kong, poti ihkita nopo tawakong makete koriki. Nawa' roki ruu no kiruno yii riku, kiruno riku eneke ho nopunghe nuiyonng, nawa' roki ruu kiruno rimo tuku tu'ki ru'kunyo ronguhunghe nuiyong. Impa ho nawa' nopung kong noi nawa' ongyori fridge or cooler sirung kong tiki mirahu wah tuyu eneke o'kononghe ru'kunghe. Impa toku poti ihkita nongkung nawa' roki ruu kiruno kori kotah hoko tiwoning o'konong kong. Impa ongyori poti impang blackout, blackout ngowoitong ngori manni ong o'ko roki ruu noru kori kotah ong kori fridge sirungmo, iro nopunyo kia'ku ri'nono ru'kunyo ronguhunghe nuiyong impa nokongyo ritotonghe manni araporo hetong.